Matsiro sady mora andrahoina ny ovy a. Sasana madio tsara ny ovy miaraka amin'ny hodiny, avy eo ampangotrahana ao anaty rano. Rehefa mangotraka elaela de avoaka, avy amin'iny izy avoaka izy iny ndray misy ny isintomana anazy. Misy ny asiana saosy, misy ny hohanina am'zao, zay le atao hoe pokan'ovy.